<hesitation> poh wui tsora vamatopo upas norah ar tete voa en vanu. Tsan vamato upa nom, baim agaga, baim a de vanasa a mar dadadao en sasanana. Pova nar taim nar dada akuk nom ah mar buar veri vene en sanana kah vivis no en sanana, akita kiu pah veiva. Kah tii sah op avoan. Kah kita iuna woam san ta eh kua vuite peoh ge kuah mom peoh. Povah toton nan tenom va kita upas. Eam sah op voso atate pah tii. Tii vah tse tsako ar. Tii va tse tsako ar. Tii vah tse tsako hinu, maran tapa. Kaovo me op upas, kaovo va upas, kaovo va sese ar kantapa, kaovo tsetsako ar kikiu en tenekiu. Teten ar, uban kaovo tsah op korabi owui, ge o nambana, kah reats er pah de ar vati nor dedenor, sah ten enor pah tem kah op oh bero namba kat kat virair pah ten. Tse, er tse tsinarion, ge bua riok de a ten buanavi sova nor kita op voanor vene, ene sah dedenu ar buanavi, pede a ar buanavi. Sova nor buavi ketipe kua vuiti, ge tii pae kuavon kah tse, er, tivi sah taekuapene. Pova, ohia to tse-stiakona, makui voro upas tii va kikiu hamar. Huts en koma na inu tsiako amaa kain ar voro tsiako inu. Tsiako agaren vamatopo ah ma ar tete woa en inu. Kui vatavir a inu, pupui ma ar en komana inu. Am ar rekasa, namba opop nor kah sese nor kua peor pava en en vanu pa vaen. Oyia rova.